ନ ନୁମ୍ବର ଵିଶର ଵାଵନ୍ତି ଵାପନାଂ କୋ ମୁନାରେ କୌନାରେ। ନ ପ୍ରୋକରାଡାଗୋ ନଵରସ ନଟିଗ୍ରହୋ ନ ନଵରସ। ନଟିଗ୍ରହୋ ବାଵଧରଯାମେ ନ କୁ। <hesitation> ଜାନିଧାଓ ନାଇନ <hesitation> ନୁମ୍ବର। <noise> ନଵରସ ନଵଗ୍ରହୋ ଅଟି।